Mo foon no nntum nnsͻ a nna bia enyinam tum a ͻwͻ do no na akͻ famu. ͻba no dɛm a mobͻbͻ mbͻdzen dze foon no esi ͻharge mma enyinam tum etum afa mu. Enyinam tum fa mu mber kakra a, mobͻsͻ ahwɛ sɛ ͻyɛ edwuma anaa dɛ ͻnnyɛ edwuma. Mosͻ hwɛ ara na foon n'enyim sͻ a nna ͻkyerɛ dɛ ampa enyinam tum a ͻkͻ famu no na ͻmaa foon no dumee. Nna kyerɛ foon no ayɛ yie.